إذا فكرت باللون الأحمر بشكل إيجابي، أتذكر هذا الور الورد الأحمر أحبه، أي شي ثاني يخص اللون الأحمر ما أحب، يعني مثلاً إذا في الديكور ما أحب لون الأحمر أبد أبد، ما يرتبط لي ال إذا إن هذا المكان، مرة دوشة ما أجدر ، إذا في الملابس أحس رومانسي، الورد الأحمر أحس رومانسي ،كده يعني شغلات شغلات.